Koa mandeha amin'ny tany tsy ary- tsy ary nindianana, tsara kokoa raha hoe magnontany olo hoe akeza toerana karaha an'izao mba hahafahagna hoe mahita ananjy moramora kokoa noho ny hoe mandehandeha amin'izao fôgna.